अगर मैं हवाई जहाज के पायलट राहु आऊ तूफान म फंस जाऊ। त पहिले त मै यात्री मन ल सावधान आऊ शांत करही आऊ सबसे पहिले जहाज उड़ाए से पहिले मौसम के जानकारी ला लहू।